Ny arety da misy manahaky aromota io, fa misy koa areti-koditra indrindra amin'ny amboa vazaha karaizañy ataony koton de Tuléar io amboa foty foty io. Io teña matetiky voan'ny areti-koditra iñy.